पीलू रंग जु ची उ भोत अच्छू रंग ची पीलू रंग मेते ता ख़ुशी अर आशो प्रतीक ची यू धूपे याद डिलांदु हमते अर पीलू रंग जु ची अर पीलू रंग जो ची उ भोत आकर्षित करदु मेते अर यु रंग हमा मन ते हल्का अर खुश कर दयोन्दू।